Oyilo'o ma dɛmu, Alzerie ɲan siaa maba faransɛra matete. Ba faransɛra ya we mina a fara Alzerie mi tun wa, nii nu ni'ere we mibin a ho a fu han fuoa ,balo lemire Abdukadɛre ,ho a nunɛɛ we fufuo yiriwe a ba rekonɛ mibe oro eta alzeriɛn.